Ie, zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra any amin'ny oniversite satria eny izy no mandranto fianarana izay mifanandrify amin'ny asa tiany atao any aoriana any, eny koa no amolavolana azy sy ahitany fiainana.